Rebna yantwein palis ri. Parpara katun. te yomi rin. yomi era poata ngangha kbe kamna poata mamana ke yantuein palis ne. Nikaka yantuein palis ne markto tra katun e yantuein palisne. Te mi mar haka noku sme mi mansa. Katun mne yantein palis papla ku ne, ka ka nu tra lu a tsun mam mam te mar, te mar ranga won mulu tra katun. Katun mne yantuein palis papla ku mne ne ka woni tamulu ta mar hatubtu memalu a ninga i tanen kba katun e yantuein palisne, mamana ka yantuein palisne mar ranga tamulu e yantuein palisne traha mamana ka yantwein palisne kbe murkohiongo ku te mne yantuein palisna. Katun e yantuein palis nasne, u mar hasobu e yantwein palisne. te hihatots hanga wen mulu a tsinara masla. tamara masla. u hihatots nahas te la na. U hihatots malu tu palsi tubutne katun e yantuein palisne